Ree' reh jumpa' pach niwuxqeel han riloq' k'uxb'al man k'eh ta re'ee je' lajeeb' pach nriloq' k'uxb'al reh janaj poh naq re'ee soq nqajaam qawa'a nqasach je' cien quetzal naq re' <hesitation> qajaam qaa ntah nqasacham k'eh qameeya nqasach je'ee treinta quetzal kaad pach ke re' ke riloq' k'uxb'al niwuxqeel